पच्छिन के बारे में हमके कुछ खास जानकारी नाहीं बा लेकिन हम कुछ पच्छिन के नाम बता सकिला जैसे गौरैया, तोता, मैना, बुलबुल, <hesitation> कौआ, पपीहा, कोयल, फुर्गुद्दी, किलहट, फूलसुँघनी, मोर, उल्लू, शुतुरमुर्ग, कबूतर, बाज, चील, हंस, बगुला, पेंगुइन, सारस, नीलकंठ, गिद्ध, मुर्गा, तीतिहरी, चकोर और उल्लू।